Nida niña kó precio ko, ka ñadi kueno vidanó ko'ó nrio ni tá vida no ti nechá kuxa na kana ihá yá, kui kui ki kininá kua na ku precio nó.